Wa'chi' k'olik chaak njeel wa'chi' e kuj chuknik wi' kon todo esmero i <hesitation> i kikyaa' we, we educación es muy importante njel wa' chimo, chimo ki kb'an recomendación qiib' tanto komo en lo social kultural i njel i are'k'wa' kintijuuj a traves chu wu wxq'ajlob' chemo xtik b'an perseverar.